थिरन्ग्थ लनएयब् अर्तिफिचिअल् इन्तेल्लिगेन्चे कु बहय्नयो बिओबिसुनरि नम। थिरन्ग्थ लनएयब् ऐ कु बहय्नयो। भिओबिसुनरि योदि बिओ रोह मोन्ग्जन्ग् अरु बिबन्गुनन्ग् नयनतय्। भिको कन्तिन्ग् नुदि, कन्तिन्ग् नतय्, कन्तिन्ग् <hesitation> नतय् जयु, कन्तिन्ग् नतय् जयु योदि बिओ। भुतैजब्थ एब नय्गिनिन् नैनि <hesitation> अन्ख्लप्ल ऐ कु बनय्नयो।